Pues jun chop mas jun chkop jun chkop mas re' rik sumumik ratit <noise> sumumik a veces are' ri ub'oy poeque xaq ker mool rib' puwur k'ox nik riqnoktaq ri tz'i' chrij tkaal k eek ki' mumimik taq q'oos nik kir riq jun ere ri ub'oy ksumiumik y ju chop pen <noise> mum penco laj chokop are jun <noise> k'o jun kep sapo <noise> pen k'o ajya' mom kir ya' rib' a veces tklaal kep tabien jun chooj xaq ker yaarib' kok'wik jun mum squl xatawi' ya jun chkop veloz puede ser tabien jun conejo ki' sumimik ki' ch'ikpnik tawi' taq q'oos <noise>